<hesitation> Obutukuba turimubwire bwembeho, obwenjura, nemugamba aije nengoye ezigumire ezikusobora embeho bundi e'sweater <hesitation> kale engoye ezikusobora kora mubwire obwo. Obwire bwomusana nemugamba aije nobugoye obwanguhire.